ସାଇକଲ କିମା ସୁନୋ ଗଡୀ ଯେ କୋଟେ ଏମିତ୍ଯା ଅବିସ୍କାରୋ ଜୀଵନ୍ତେ ପାଈ। ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜଲ ନା କୋଈଲା ଯେ କହାର ଆବସେ କର ରହୀ ସାଇକଲ। କୋଟେ ସ୍ଥାନୋର ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନୋର କୋ ଅପନୋ ପହୁଂଚାଏ ମାତ୍ରଓ ଅପନୋ ନିଜଵ। ବଲରେ ଅପନୋ କୋଟେ ସ୍ଥାନୋର ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନୋର କୋ ପହୁଂଚାଏ କୋଟେ ସାଇକଲ। ଖାଲୀ କୋଟେ ସ୍ଥାନୋର ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନୋର ପହୁଂଚାଏ ଵଗନୁଵା ବରଂଗ ନିଜଵ କୋ। ଫିଲ୍ଟ ରଖିଵାରେ ମଧ୍ଯମ ସହାଜ ରହେ ପତ୍ଯ ଦିନ ସାଇକଲିଂଗ କରଲେ ଗୋଡା। ରୋ ମାଂସା ପେସୋଚୀ ରୋ ଆରାମବୋଗରୀ ବୋଡୀ ରେ ଜତ ଭୀ ମାଂସା ପେସୋଚୀ ଥା। କରୋ ଏକସର୍ସାଈଜ କିମବା ବାଯା ମାଁ ହୋଈ ଜାଏ ଥାଏ।